To duko pani mi ɓanje ɓale mu ba shi gin ayim gaskiya shi kan net ma duko pani mani. Bo kai gin ayim dai boi mi aka tama miya au almowo gin daraja. Bo woi kai gin ayim wu wun yinge we ki kai kondo. To nani na almai bo kai gin ayim la duko pan me kam na almai aka kan net. Ki duwa ayim woshi ɗiure mu amma dim bo kai gin ayim aka kang net. Aka ta boi mi kai jindai, aka ta ɗuire wom kai jindai. Bo awowo jabimani ma aka ta lau wonduwou mi aka kan netni. Aka kan netni. bi shimi dim boko ali wom shi ayim woshi dirimayu. ana ka tako bo lau wonduwoi bo balwo na ayun wan wamaiwu to shi yim jung aka kan netmu. Ki duwa ayi mongo wa dirimayiu. Ki tuniya ayim mongo wan dinmayu. Amma kai ayim mongo an aka bomai ko miya bam aka dim yimai dinga, aka dim ye kyauta yiki woi mu mini and gamowo wo kai kiraka, bo mongo ma kowo shimi aka kan netni dim bayeni dim ba duwoni woma diwi mu ba ɓalwo ne wona wupimai wu wane wupumai wu to atai dimbiri ma na ayim. Wokai krakau, dai ayim mongoo me kam atai dimbiri mongo wa ko ɗim wamani. Bo kishimi kaye kare kanadi. Goroi na bala. <hesitation> goroi na ɓala bo mu bo shi gin ayim. An kang an kang net duko pani mani. Kida ɓanje miya mono bowun lau wonduwoi yino bo no gin shi ana bowu. Bono gire ayim bono ɓowu, wuni au kang net na aye wuni na dim ana kang net an aye iniya mono gin ayim. To bo wokai yikiu shimi ai awowo jung aka kang net mu. Kai dim kai mi wokai kai ɗim wokai gin shi bo duwowo shi yiki ba gaye boshi ginshi boshi na lombong ba gaye wa ka kang netniu. Yere miya wun lombong yere miya wo wun lombongwu. Amma mini la duko mono nani na la mu mi woshi lombongwu. Ki da nani ma ba na gin shi ana ɓomai. Lombong woi gwangwu puroguru woshi jinda mumi shi lombongwo lombong wai gwangwu. Kida shimi ba yeni mi aye apomu. Kama bo kai almai cewa, ka al miya wun gin ayim, gwa ma nama mawu dang, kumat mawu ɗang nanda ani au ɗommai ɓang kamo mi gwanging. Amma mini bom wai nanda mi wom gwangwu shimi mamu. Bom wai wom botuma woi gwangwu aka almamu kakal kakal kakal koi. Gwa mamu min ya ɗinghai la wura. To amma ka al mya mi wun gin ayim gwa mawu nin la lowonduwoi mini gabe kime shimi gwa min wun namai gwa mawu. Tamye gin mamyen duko mamu dair ɗumoi amma mu mi shi ala an ɗim aiye aponi kam blaaye kida duko pani me kam aye apowo gwang. Shimi wom ya banje ka al shi na dera woshi gin wonduwoi, woshi gin mondin bukata la duniya mani kiɗekiɗeu shi mra shi kwa mra me dim shi mi min tumai yiki min namai yiki gin mira me. Amma na dera shiri woi mamu woi shiri yikiu, sha'a dim bo mu mi deima shimi min sha'a babamu woi mni ana sha'au womin sha'au. Amma ka ali bo kai gin shi kai kang walwala mongo madang. Bo kai yikiu shimi aka almowo kaini ni koshkudokka wokai wa ka dim ye wonduwoi minbla wu kang wo kai gin karfi koi wu ai adeni.